Wala no ngeedam vodira to goddo yarai bone. yarugo bone do holla do goddo tiddo. to a tiidi wakkati mai on a wartata daddo duniyaaru pat ande.